Mi l'ai pa idea se le piante a sentu dë dulur, pensu pa, a sun pa dë cula idea li. Sicürament cuai volta cuandi ti taie le piante a sört ën licuido che cuaidün a pudrìa esi pensa cume piuré no? Ënvece al e mach magara d'eva o dë linfa